Jar Philippines kunnen < unintelligible .jar kun dub, jar kun inaman kun dib ede kimmo ishiannen inama gagababa hama. Inaman kun inama fujjone kabumu. Ssagale ishin nyaatinen dib ete fon nyaati. Fon bines busha lagafa. Wontan akan leffete nyaati. dub amminen inaman kunnen orrunen hierreta, binesinen horri hiorreta horri worra. ishinii ak rea fa, hollio fa kuli hioretti dub amminen inama kunnen dini ishiaan lilla uislamunen kas jirti, ukiritonen nusum kassum jirti. dub inaman kun inama lilla wolfeduu ishin.